<hesitation> igbemina k'ọlalọ ẹnoo w'achẹ n'alọ le fu ke kwẹyalọ ọbua or abọha kunu ẹno w'ọchẹ n'alọ fu ko kwẹyalọ a, alọ f'ọchẹa ko kwẹalọ kọ da ẹnoo chẹgba l'alọ ọda no wọda kalọa ke le je lalọ. Eye kunu inọkpaọọla, eenkpọ, ọwẹ, inẹchi. Teyi maa jọ laalọ kaa mọọ, ọwokpaakpaa alọọ lẹn ọọwẹ ẹnoo chiko yẹ gaa b'ootukpo leyi kwọọ aba j'ẹgbọa ọwẹ a kpaakpa o kpaakpa jejee'n, ekohile abeyi le ya okọha abọha ku bia ẹno yan nmotukpo lẹyi kwọwu gbokolo nmainyọ gbọbu aa, ọwẹ gbọọ gboo je bia en gbọbu ẹnekaa kwuu lachẹ ọha ke gbọọ gboo ya mẹn Alọ bai gbeyi k'alọ mọọ mẹnẹ alọ ke yọi gbọọkọ ẹne gaa ya igbẹnyaa ko wọda ẹnoo ge chẹgba lalọ aj'idọma. Oha kunu unọkpa ne chiko biwa ge lalọ a inọkpa ẹnoo ge tọyi ogbeha abọ. Ẹda abọ kpẹm a ijila n ma, inọkpa n'ije kunu ge de t'abọ waajẹ, inọkpa ẹnoo ge chẹlai k'ọlalọ nwuleyi, inọkpa no ge chẹ lai k'ọlalọ j'odee, inọkpa ẹẹnoo ge chẹ lai k'ọlalọ nwuleyi ẹnọk ukpẹẹ ẹkaalọ ne ge je biwa ge la lọ. But ẹchẹ n'alọ baanunoo yọ nyaa inọkpaa baabanya ku piẹ kla inọkpo kpaakpa ku pi ẹkachẹ n'adua l'ije n'adua ma abọa. So achẹ n'adua maabọ n ma, ekaa ginọkpa gagem. Eko na lọ gbọọ nm'ajẹ a, n'alọ a waw wa waipdẹnẹnchẹ a nursery school o kpo liya non Ne gaa nyọ ne l'dre ya t'ẹkp l'ododre kpẹm gwo t'ẹkpa okpọ liya non. Inọkpa ẹnoo wẹ ku gọmẹntia ọma naalọ je ẹkọmaa n'achẹlẹwa aẹnoo w'achẹ acho kpọọchi aj'idọma kpẹm nalọ ma nya jaa kwu nigeria kwu benue state ainọkpa n'enyọa inọkpa ẹẹku gẹmẹnti a but o baabaa inọkpaa oduuma kunuu hẹ ẹnoo ikpaakpaa alọ ka jọọ gẹn. A uticha, ijulọya ijulọya ogba luwa ọma unwalu, ayẹ t'inọkpa etei kwuwa gẹn ẹlaalẹwa ge ya n'alọ iji peyi nunn wa ke ge piyeyi ge piyeyi ma alọ ge l'unọkpaa tugwo lọlọlọọhi l'auticha ẹẹnoo jọkpa abọinu a kpotọọ owaẹ noo ge miu naira ge miọkọbọ ge miije chẹ laipẹ a ge wu nmuuclass ei gu class ohaan or ge wu nma abeyigabọha'n. Ẹẹna jọkpan eka wọọ k'olọkpaa je pii ẹẹne nwuọ naa l'ọkpaa je lọlọlọọlọhi ẹẹno gee chẹ l'ipeyi kọọ ge je nwula t'ẹchẹ, Then ọha kunu abọ k'inẹchi a inẹchi i kpaakpa ajọlalọ idọmaa okaa yọ ge noo. Ọda duuma yọọ, ekawọ koo g'umakọdi aman k'abuja aman kẹgọha hẹ alọ t'oocho ainya ẹẹne l'inọkpa k'inẹchi k'inọkpa bi waa. Alọ ke yọọ gbọkọl'ọwọichoo ki k'inọkpa ami k'inọkpa ọmaa ke l'odee kpo tọọ odee ẹnoo ge noee ge jẹjẹnjọkpiye ma. Leyi ku onwulei a leyi kwoyoye k'ọchẹ abọbọbọinua oyeyi k'ochi abọbọbọinu a. Oyeyi k'ọchẹ abọbọinua n'ọchẹ l'ọkpa jel'ọkpa je lẹyi kwọọ kwọọ abọ abọ koyeyi okpa koyeyi ọkpa kọ k'ọchẹ, ọkpiye k'ọchẹ ẹbẹẹbẹ k'ọchẹ a n'ọchẹ l'odee je lẹyi kwọọ a ne l'odee je lẹyi kwọọ a, nna kaa chọọma liiwa tuba ne ku pẹ w'ọlalọ ẹgẹ nọọ igbomina agee kpuwa wa, una ke chẹẹ ne l'uklọ a ya kpọchii age mọọ oche n'achọ lalọ bai du ẹyẹẹyẹia ege mẹga noche kuwa ge je tu waje, ege mẹga n'achẹ ge j'ẹchi luwa n'oche kuwa gee me Ọha kunu ọdọhi n'alọ ge le alọ ge gwa n'alọ ije wheather ko w'ọdobọbi owọdolọhi ma, eko nuwa ẹnoo ge yẹ ge yẹ gẹ ga lẹwa ne l'onwuleyi ọdẹ yẹẹyẹi maa egbọọ gboo je kẹnyaa wẹnon, alọọ chiko yẹẹnya non, alọọ chiko yẹẹnyamẹẹnya n'alọọ chiko yaa, alọọ chiko pia ga mun ane gbọọ gboo kpẹyẹẹyẹẹyẹi kunu w'ẹchẹ n'alọ gbọọ gboo ya ọma, ẹgọma chẹẹ oyeyi a gbọọ gboo gọbu. Oyeyi ogọbua owuche nẹẹnẹhi oke w'ọdo olọhi, oke w'odee ẹnoo ke taalọabọ nẹẹnẹhi ọma waa bọọ ẹkẹẹyẹẹyẹẹyẹi ẹnun yọi kẹla kunua yọọ. Ii olọhi keko duuma nọọ ekoolabọ bọkpa gaa alọ idọmaa alọ hee kwu gẹhọn, alọ hee kwu gu meeting n, alọ hee ku goojilan, alọ hee kunu gẹẹgọhan aman alọ waak'alọ gaa l'abọkpa l'ọchọ nalọ je ko w'ọchẹa Ẹnoo ge y'uklọ a. Ọchẹ ẹno ge y'uklọ a anu w'ọchẹ ẹnoo ge taalọ abọ ma, k'alọ kwẹyẹi kunuu taajẹ kahinin ọchẹ ẹnya ẹdo w'ọyinẹm ma ya nun gaa l'abọ bọkpa lọọ a, koo wẹgọma gẹn ko w'ọchẹ naalọ je kahinin ọchẹa gee y'uklọ akpaakpa ẹga n'alọ ge ma ẹnoo ge taalọ abọ n'iyawu oyẹ kaalọ oge wọ odee noo ge j'ọlẹ gicho. Oowa ku gọmẹnti o woo wa ẹnoi taalọ abọ n'ọlẹ ge gicho. Mọọ mẹẹ'n abọha kunu el'ogbẹnyọ kpo wa anu w'aidahandaa, aidahanda nyaaeko duuma ne ga ẹnu nwalu y'ọlẹ uwaa ege kẹpọ gwo, ọmaa alọ daka ke ge l'ọluwa nwula ẹga nu ẹga ne ge ba nwula ipọlẹ ẹyẹẹyẹẹyẹẹyẹi mbanya ke ge t'unwalu w'ajẹ. ẹn alọ kẹla luwa kpọ ke achẹ ẹno ge yẹ ipachi ige chẹ l'achẹẹ hẹhọn, ọma ya n'ẹmiẹ ta yọọ'n, ke je l'abọ kuwa e luwa tuba ọwẹ ẹnoo chẹgbaa